Adan kọn ọnchọnyaa or oklobia ge dọọk'uklọ naa ke chiko koo le t'uklọ aa koo ke lọhi lọọ olọdalẹwa naa chiko dọọ fa, olọda lẹwa naa chiko dọọ fa odan ka w'ọcho lọhi no oklobia ke huọ ọtu ọnchọnyaa huọ ọtu. Ọla fulẹyi oyọi nyọ ọwẹ eko n yọi dọk'uklọ u kano ekei ọyinẹm ei dum kawoo gaa nyọ afaafulẹyi ẹga duu nee lọ higwu na wooi gọ n'interview k'uklọ ẹga doodu achiko yọọ abaa yọi nyọa achiko li liiyọ drẹs lọọlọhi ohigbọdin adan ka ga abọ naa l'okonu hẹ tua ọchọọchọọchi ke koo good morning ne koo what, can i help you? Or ei leyi kuwọ chii okoo how are you, can i help you? Eyi kwẹyi kwajẹ gboo t'ọkpa bọọa awoo je koo gbo kwu anọọ lọhin yọbọa dressing kuwọọ lọhin but ọdan ka woo le dress yọi gọ n'interview boobu awoo just wa boobu eel'okonu hẹ awoo l'okonu hẹ tua ekoo how are you fine have a seat ekau ekaa y'ajẹ ẹhẹẹm oogbo ku wọi lọhi so achọ lọ ọch ọchọ lọọ ga yọi dọọk'ukọ eko doodu no oklobia ga yọi dọọk'uklọ ọnchọnyaa ga yọi dọọk'uklọ number one ọda fulẹyi na gaa dọọ a achiko make sure k'ọchọọma ẹga no yọi nyọ a appearance kunu chiko lọh. Ọmpa kunu impatient ka wọ ọdọha kpọ fa Ọchẹ na gaa dọk'uklọ ẹgiinu nya ojeyan ogaa ojama no gaa yuwọa akoo kpeyi chọọn dudududuudu bẹn k'abujaa 2017 ọnchọnyam ei gọ nọọ interview ẹpl'ojahaapa ne duwa kee waa eba jaaaa oj'igwẹpa iya achohi kuwa ku pẹnyẹ tọọ abọnchọnya nu ke họbu ta le dọọ ka bai nyọọa anmleikwu noo ojama ne gaa yuọ a aba jọọn ma anmleikwu noo eko doodu ne ne akla jaa akla jaa gb'ojẹpa ojẹta ojẹnẹ n'achẹ ge gwu nm'office a akla jaagbeko ọma na mua gẹn ẹẹkai nyẹ. Ọdan k'ọnchọnyanu ọma koo w'ọcho bọbi nẹ odọọ k'ojigwẹpa awoo nyẹ nẹn or ogee yọi discourage iinu koo hii nyọn dẹẹ but ọnchọnyanu họbu ta le dọọ koo lọtu leaa oke le yẹ ọda ayan kẹlalẹyi kw'impatient afaafulẹyi ananaa yọbọọa. Ole yẹa wa ojigwẹpa iya achẹa iwan ojei achẹa iwan ojẹpa achẹa gaa ku pẹwa but uwa noo ba mẹa ohi ba kẹtẹ kẹtẹ elẹwa gẹn eba ligii, achẹa gaa boobua eluwa higwu g'ipiinuejọ chọ ejust l'ọkiiyuwa duwa kuwa itataajẹ ojama ne yuwaa yọbọọa. Soo ọnchọnya or oklobiaa yọi g'uuklọ eko doodu no yọi dọk'uklọ ẹga doodu no yọi dọọk'uklọ ọdan ko l'egee ma gaa nyọi dọọ k'uklọ ẹẹ ai kẹlọ'kwẹyi lọọgboo. Abo gee nyọ aa odan k'uklọ k'uticha no yọi nyọa nẹẹ ochiko read ọkpa otu gbọọchi at least there english ne lọfu ka no gaa pon no lọfu no lọfu jọọn olọfu go through his dictionary or her dictionary or those things Then abo kei nyọaa ẹga doodu naa l'uklọ le iwuwi uklọ ọma ige gboji abọ kuwọ no. Ai t'uklọ ẹga doodu l'klọ le l'office secure na gboo bọbi ipu oge gboji agọ kuwọ noo. Odee mbabọọaa achiko yọi dala igbihi yọi d'oklobia uwi owi office, ọbiipu obi t'achẹ promotion k'achohi le due naa chiko jeluwa achee jen ke achee jen ma ovu owu nai fua ake mọọn ọwọicho noo loyeyi kuwọ tuu ẹẹnaa gaa ochei head k'ọchẹ office nyaa n'ọchẹ y'under kuwọ aa adan k'ọchọ adan ka y'under k'ọchọha nọọda nai yọchọma n'upromotion kunu ga naa lọ deny na jelọọn ma ẹkuwọ ga n'ọchọha yuọ liyaa olọhii? Ọda naa lọ chiko je ipoyeyi k'alọ ọda n'alọ chiko yaompalọn ma but achohi k'alọ ọmpuwa ga ọlẹ nm'uklọ edọọ koo <laughs> e lẹhẹyẹ ọda no ẹk'uklọ kum ichẹ ajọọ dee oke hee olu guy ei nee gaa ee gaa l'ije tututu lọya ulọya kunu lọọ anọọ ta because ọdii yaa olọfu noo ge ch noo gee chọọaa noi taa oke ta ọkwẹi But abaa taa nke l'ijea t'ulọya lọọn ma ele tẹẹkuwọ gaa nẹẹ ehee ele tọọ gaan, ọdi w'itene kuwọ k'ije ne le tọọ ọchẹ noo y'klọ under kuwọn ma ọdi itene kunu naa lẹ nmaanua? Alitene doodu nmaanun. Itene naa le nmaanu foofunua obi w'ọlẹ wa gaa k'oklobia ọka kai yẹhẹ or ọnchọnyaa kai yẹhẹ t'ọha foofunu a itene naa lẹ nmaanua. Okay eke le tọọ lọọ ọda naa ya ọda n'ọchẹ nyia no kei chea. Ọchẹi l'ihi nyi noi nyọ gai boobuna nmaaun chẹẹ ke l'obuna nyi ẹgẹduu naa gb'ọwọicho lẹ k'ọwọicho koo kwọi piihi gaa glan just like ẹgẹẹ n'ubaibu koo what you sow is what you reap what you plant is what you harvest abooyeyi k'ẹchẹ nya lẹa. So odan k'amia nloklobia lẹ no yọi dọ k'uklọ ekodoodu nge advice'inu k'ọwọicho chẹ naa l'uklọ nya lẹ ekodoodu naa gboo je ipunu ahii b'ọbiipu noo ahii w'uwi noo be punctual, achuuklọ anyhow'n, agboo chu uklọ any how ogee lọnyẹn achẹ ge wai mọọ attendance is very important. Ocho chẹ n'ọwọicho k'uklọa gaa naa l'uklọ a le make sure iko awaa ojahaapa, ojahaapa before ojahaapa ọmaa achiko kla bọọ ọdadoodu na ya bọọ eyọi mu wọ. Ohi iko nun ge y'uklọ mẹmlu company ei abuja tarila company

Soo eko doodu n'ọnchọnyaọ or oklobia l'uklọ lẹ or oyọi gọ n'uklọ agee advice'inu ọdalẹwa uwiowii lọhin ọbiipu obi ilọhin disobey ilọhin, eko naa chiko w'uklọa awan olọhin ake yọi nyọa ọmẹhọ ake chiko bi odeei ei noo chiko at least n'appearance kuwọ gee yọ attractive to achẹ naa gaa nyọi mii yọ fu ipuwaa, ọda alọ chiko ya ipoyeyi k'alọ a yọbọa but aoklobia obọbia egboo nwuọ ọbiipu egboo nwu ẹnya egboo nwuọ ẹnya egboo nwuọ ẹnya ọdẹyẹẹyẹyi no chikan ma egboo nwuọ, abe yọi nwuọ naa yọi yọọ bọọa ọda naa nyia akei chọọ igbihajẹ, achen ọyi kọlọọ lọfu chọọ. soo oklobia yọi dọk'uklọ eko dooduu naa ke chiko gbẹla olọhi lẹyi kwọọ oọda noo no oklobia ke chiko gbẹla leyi kuwọ a, ọda n'ọchẹ nyia noi chea achiko gbẹlo olọhi leyi kwọọ. Odan ka gbẹlo olọhi lẹyi kwọọ oklobiaa ọha or ọnchọnyaa gee gbẹlo olọhi lẹyi kuwọ duu